वैक्यूम क्लीनर या सफाई करना वाली मशीन हवा का दबाव मा अंतर पैदा करना कू काम करदी। वैक्यूम क्लीनर का भीतर मौजूद इलेक्ट्रिक मोटर पंखा थें घूमोन्दी। ये सी मशीन का भीतर नकारात्मक दबाव पैदा होंदु। दबाव मा आस पास की हवा का माध्यम से मलवा खींचे जांदू।